بنمرر الخيط بداخل الإبرة وبنربط الطرفين من النهاية، ونجيب الزر، ونحطه على المحل اللى بنخيطه فيه من القميص، ونبدأ إنه ندخل الإبرة بالقميص، وبأخرام الزر بنفس الوقت، <hesitation> فى حركات مستمرة بندخلها وبنخرجها من ال- من المحل الثانى وهكذا.